komið þið sæl í kvöld ætlum við í menningunni að fjalla um tvö sviðsverk annars vegar verkið endastöð upphaf sem setur upp í Tjarnarbíói en það eru þeir Rúnar Guðbrandsson og Árni Pétur Guðjónsson sem eiga veg og vanda af þeirri sýningu og svo

fórn sem Íslenski dansflokkurinn setur upp í Borgarleikhúsinu undir listrænni stjórn Ernu Ómarsdóttur og Valdimars Jóhannssonar og hjá mér eru bæði leikhús og þáttarins Hlín Agnarsdóttir og Sesselja g Magnúsdóttir velkomnar báðar takk ég ætla að byrja með þér Hlín og tala um

endastöð upphaf já yfir farinn veg þetta tuttugu og fimm ára starf sitt í Labloka og gera það með talsverðum

þeir hafa þekkst í mörg mörg ár og þeir byrja á því að segja okkur fara yfir sína sögu þegar þeir kynnast í raun og veru nýjum

í Danmörku

byrjun áttunda áratugarins í kringum nítján hundruð og sjötíu þá kynnast þeir þessum stóru nöfnum eins og til dæmis bara

Óðin leikhúsið í Danmörku þeir gera grín svolítið að sjálfum sér og líka þessu sem er kannski sýniþörf leikarans

vel hægt að hlæja og skemmta sér að þessu en um leið eru þeir að fara yfir farinn veg og þeir eru þeir taka brot úr nokkrum verkum sem þeir hafa sett upp saman meðal annars og þetta blandast saman við þeirra persónulegu sögur líka ýmis ýmis áföll sem þeir hafa orðið fyrir í lífinu persónuleg áföll þó það sé kannski ekki skýrt en þeir nýta sér það í þessu í þessu samtali er kannski ekki hægt að segja að þetta sé sterk sýning í byggingu eða framvindu en það er kannski heldur ekki ætlunin nei ég held að ætlunin hafi verið að leika sér pínulítið þetta er

og þeir sögðu sjálfir að það er engin leikstjórn það er ekkert alvöruhandrit þetta er stjórnleysi og það er eitt

er sterk hugmynd í þessu öllu og þeir tala um

það er þetta meðvitaða metnaðarleysi meðvitaða metnaðarleysi segirðu en það er ansi meðvitaður metnaður í fórn

þessari hátíð nýrra helgisiða eins og hún er kölluð í undirtitli sýningarinnar ég held að það væri best að við byrjuðum á fyrsta verkinu í þeirri dagskrá sem er verkið Shrine eða helgidómurinn eftir Ernu Ómarsdóttur og Valdimar Jóhannsson fyrsta verkið er jarðneskt þetta er greinilega verk eftir Ernu Ómarsdóttur maður sér það á hreyfingunum sem eru dýrslegar og allt að því

það er öskur það er

verk sem var mjög áhugavert að sjá skemmtilegt að mörgu leyti vel unnið að mörgu leyti og það sem mér fannst

voru algjörlega með á nótunum og fóru inn í þetta af svo miklum krafti vegna þess að það er ekkert langt síðan að dansararnir náðu Ernu fyrir nokkrum árum þá áttum við ekki

þetta var áhugavert verk ég get tekið undir það maður sá mikið eða

eða suma þætti af þessu í hennar dansverkum sem hún samdi fyrir minnti mjög margt

í þessu þessu fyrsta verki á á til dæmis dans Hallgerðar eða

Hallgerðar í Njálu það er mjög gaman að sjá að dansararnir eru farnir að ráða við þetta og þeir eru mjög trúir hennar stíl næsta verk á dagskrá var Gabríelu Friðriksdóttur sem hún vinnur með þeim Ernu og Valdimar ég verð að segja að mér fannst þetta mjög vel gert sem stuttmynd að hálfu sem

af hálfu Gabríelu alveg ótrúlega vel gert það var unnið mjög skemmtilega bæði með myndatöku klippingar með

aftur á bak og skapaði einhvern veginn mjög sterka trúarlega stemningu sem tengdist mjög mikið við

sýningarinnar mér fannst þetta alveg yndislegt verk það sem mér fannst

ekki síst gaman var að þarna sér maður líkama sem falla alveg inn í umhverfið og koma upp úr því og hverfa inn í það það eru Erna og

og Valdimar sem dansa eða eru eru með í þessu verki það sem Erna er að gera er með því fallegra sem ég hef séð þarna mér finnst líka svo fallegt að horfa á valdi fylgir henni alveg eftir hann er ekki menntaður dansari og verður svolítið eins og magnari á það sem hún gerir þessi tvö verk fjölluðu um sálumessu og dauða en næsta verk eftir Ragnar

Kjartansson og Margréti Bjarnadóttur það kvað algjörlega við annan tón þar vorum við komin í og dansararnir hafa lært hreinlega að spila á þessa þessa gítara og músíkin sem er samin af af hvað heitir hann nú

það sem er líka athyglisvert við það verk og skapar svo

fyrsta lagi er það bjart en ekki eins dökkt og annað og það heitir ballett sem við sjáum venjulega ekki talað um vegna þess að við höfum svo lítið af ballett hérna á landi ekki það að verði táskor þarna sem við tengjum venjulega við ballettinn en það eru formin og hvernig þeir hvernig strúkturinn er á verkinu eða uppbyggingin þannig að mér fannst það svolítið skemmtilegt og það var mjög hægt verk lítið

að gerast en það hélt manni algjörlega frumlegt frumlegt í sínu látleysi og eiginlega fannst mér þetta vera hátindur kvöldsins ég verð að segja það þetta var gimsteinn þetta var gimsteinn kvöldsins og kom alveg á réttum tíma

svo

fólk að dunda sér við ýmislegt það var þarna markaðstorg og það var hægt að sækja tíma í hatursjóga og ganga inn í

með Ernu og Valdimar og dansflokknum og hún nefnist union of the eða sameiningin það er einhvers konar brúðkaups ritúal sem þar er verið að vinna með þarna er tekið þetta hátíðlega ritúal en því er stillt upp í Kringlunni og

í útilíf og Hagkaupum svo mætast þau á torginu þar sem Dunkin donuts er og þar fer fram hjónavígsla þetta er áttatíu mínútna mynd og margt í henni var afskaplega heillandi í byrjun eða áhugavert en svo einhvern veginn fer þetta að dragast á langinn og þetta verður að lokum allt of langt fyrir alla hvað finnst þér aftur finnst mér margt ótrúlega áhugavert þarna og líkamarnir eru í mjög stóru hlutverki það er nekt þarna aldrei klúr og farið svolítið yfir strikið eins og virðist gerast oft í gæsa og

magnast einhvern veginn og svo fer það yfir í eitthvað sem maður veit ekki alveg hvað er en það verður aldrei nógu áhugavert þannig að

líka að einhvers konar sjálfsfróun það er að þetta verður svo sjálfhverft líka hjá listamönnunum að lokum ég hefði viljað fá þetta verk í bíó

sem var leikhúsverk en það að setjast í bíó er bara önnur upplifun þá er maður settur niður maður

bara að horfa misráðið að setja þetta á þennan stað í dagskránni

á áhorfandinn að fara heim niðurstaðan er kannski sú að þarna voru voru heillandi hlutir listrænn metnaður og miklir hæfileikar samankomnir en heildin líður fyrir ákveðið agaleysi og þá aðallega í þessari þessu samspili kvikmyndarinnar við það sem afgangurinn var þó að efnislega væri hún algjörlega tengd já ég er sammála því komið þið sæl Hildur Guðnadóttir tónskáld og sellóleikari hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir tónsmíðar sínar að undanförnu en hún hlaut fyrr á árinu

fyrir tónlistina í kvikmyndina

síðast menningarverðlaun d v Hildur sem býr í Berlín á

baki langan og fjölbreyttan feril en vinnur nú að tónlistinni fyrir

hún var í stuttri heimsókn á Íslandi á dögunum og við litum inn í stúdíóið til hennar þetta er er framhald myndarinnar Hildur spilaði á selló í tónlistinni í þeirri mynd sem Jóhann Jóhannsson var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir nú hefur hún tekið við keflinu það er búið að vera núna gegnumgangandi í stúdíóinu bara hann er úti í eyðimörk hann er með vélbyssu

út fjórar og komið fram á tónleikum víða um heim hún ólst upp á mið með hljómsveitum á borð við

ég kynntist hljóðfærum ekki sem hljóðfærum heldur sem persónuleikum þegar ég var mjög

tveggja ára þá vissi ég að öll hljóðfærin voru persónuleikar og persónuleikar manneskjunnar sem spilaði á hljóðfærið og það hefur alltaf lifað rosamikið með mér hvernig ég nálgast tónlist og hvernig ég skrifa tónlist ég eiginlega það skiptir mig meira máli hvernig persónulega tengingin er heldur en hvernig og það er kannski þess vegna sem ég hef líka farið svona margar ólíkar leiðir hef verið svo forvitin að kynnast fólki forvitin að fara í ólík hljóð og ólíka

könnun Hildar á nýjum

hefur meðal annars leitt hana inn í nýsköpun á sviði hljóðfærasmíðar til dæmis með sem Halldór Úlfarsson myndlistarmaður þróaði í samstarfi við Hildi

það er eiginlega það sem ég hef verið hvað spenntust fyrir upp á hrikalega spennandi þetta er allt öðruvísi heldur en að búa til tónlist af því

smíða eitthvað þú ert að búa til hljóð það er líka eitthvað sem ég hef rosamikinn áhuga á og hef mikið verið að stúdera taugakerfið

líkamstjáningu og líkamsbeitingu þegar maður spilar þótt

skipi veglegan sess í tónsköpun hennar í dag til dæmis í tónlistinni sem hún samdi fyrir kvikmyndina var það ekki alltaf svoleiðis ég gekk gekk veginn með var kannski ekkert brjálæðislega góður

því minna sem ég æfði það er ekki rétt svo flutti ég til Berlínar var í skiptinámi tvö þúsund og þrjú og var aðallega eyddi heilu ári í bara forritun ferlið er svolítið þannig að þú kannski eyðir tveimur mánuðum í að skrifa einhvern kóða

og leita að einhverjum kommum og punktum svo eftir tvo mánuði kemur

það kom hljóð svo varð ég svolítið þreytt á því og tók aftur upp

á strenginn mér fannst það algjörlega magnað að það kæmi bara hljóð um leið og þá

kunni betur að meta þennan kærasta sem ég var búin

drösla út um allt þetta var bara algjör ást allt í einu kom bara

Hildur Guðnadóttir fyrir kvikmyndina

síðustu misseri hefur tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarp verið fyrirferðarmikil í starfi Hildar fyrir utan hefur hún átt í löngu samstarfi við Jóhann Jóhannsson og sellóleikur hennar sett svip sinn á tónlist hans fyrir kvikmyndir á borð við

að ógleymdum sjónvarps þáttunum ófærð það var ekki beinlínis ætlun mín að fara út í kvikmyndatónlist það gerðist eiginlega bara óvart ég vinn rosalega náið með Jóhanni Jóhannssyni við erum

deilum saman stúdíói í Berlín kemur að öllu sem ég er að gera á einhvern hátt og ég kem að öllu sem hann gerir á einhvern hátt og hann hefur alltaf haft mikinn

ég eiginlega dróst svolítið inn í þetta með honum svo á ég fjögurra ára strák og

frá því ég var unglingur svo þegar ég átti strákinn þá gat ég ekki búið í

rúmum þrjátíu árum og einni kvikmynd eftir að bókin sló í gegn hér heima og erlendis birtist Alda á sviði í fyrsta sinn í nýrri leikgerð eftir Melkorku Ólafsdóttur sem verður frumsýnd í kúlunni á morgun Bergsteinn og Einar Rafnsson fóru á æfingu

hún hleypir inn fyrir skinnið þá brotna allar varnirnar sem hún var búin að setja upp í stuttu máli myndi ég segja að það sé um ást höfnun og þráhyggju í rauninni um þessa hugmynd um grand passion

alltumlykjandi kannski

afl eða er hún einhvers konar eitthvað annað ég var að koma til landsins í gær og fór beint af flugvellinum á rennslið hérna í kassanum og þetta var bara algjör upplifun þetta er bara flugeldasýning ég skýjunum ég las hana í menntaskóla í f b og var mjög heilluð og hún tók mig

var mjög gaman að lesa hana aftur eftir að maður er orðin fullorðin fékk ég pínu öðruvísi sýn ekki verri bara öðruvísi

hóp af meistarakokkum sem hefur fengið hráefni í hendurnar sem hópurinn hefur fulla trú á og vinnur síðan frábærlega með þetta hráefni með alls konar nýjum aðferðum en það er alltaf verið að vinna með þetta eina sanna hráefni þannig séð það er ekki verið að reyna að búa til gúllas og lúðu til dæmis

ljóðrænni og ljóðrænni eftir því sem líður á það sama sem gerist í leikgerð Melkorku

að fara inn í tungumál sviðsins hvernig við fjöllum um svona tilfinningar

ástin er rosalega líkamleg tilfinning höfnun er rosalega líkamleg tilfinning og þráhyggja og þetta birtist

í einhvers konar hreyfingu þá finnst mér liggja beinast við

að fara þá inn í hreyfingu inn í dans og samtvinna þessa hluti búa til

algjöran

hreyfingar texta og tónlistar sem er þessi tilfinningalega upplifun sem ástin er og höfnunin og þráhyggjan við tókum góðan tíma í að ræða bókina ræða karakterana hvert maður fer sjálfur í ástinni

leikstjóri með hverri nýrri sýningu þá finnur hún nýjar aðferðir til að díla við efnið ef svo mætti segja til að vinna efnið

ég segi sjálf frá þannig lít ég á sjálfa mig sem rithöfund ég finn nýja aðferð með hverri nýrri skáldsögu til að taka það efni fyrir öll

sem heillar okkur við hana svo er texti Steinunnar ótrúlega fallegur þessi ljóðræna og hittnin í textanum er

það sem við sækjum í fórst þú mikið á böllin þegar þú varst í skólanum stundum nú ég var einfari mér finnst

hann er kannski dreginn fram á svolítið nýjan hátt leikararnir segja setningarnar öðruvísi heldur en ég hugsaði mér þær þegar ég var að skrifa þær síðan er harmleikurinn þannig að ég fór að hágráta og einhver sagði á eftir nú er höfundurinn búin að gráta líka og hérna

fáar minningar af svona böllum ég skal gefa þér eina síbreytileg birta litir og skuggar eru aðalsmerki belgísku listakonunnar

Jeanine Cohen sem opnaði sína þriðju einkasýningu hér á landi

í síðustu viku hún skilgreinir sig sem málara en verk hennar eru úr þrívíðum römmum sem unnir eru úr

á veggina fyrir aftan og taka sífelldum breytingum eftir því hvar áhorfandinn stendur Bergsteinn leit í